Min kam, mi suɓii optimist. Ta laatake optimist to nde fini fuu. Aɗon reeni, a miila, a heɓay ko ndaɓɓitata, a heɓay kujeeji kesi ɗi ngiɗɗaa keɓa.